Gn'aomby zany izy io sy mahafantatry tompo za re fahitako an'azy izy, fa io zany zay olo zatry mahita an'azy matetiky avao igny zany gne iraiketany fa izy fotsiny zany misy karazany io: misy zany da azonao tambitambezy fa raha misy da tena hoe magnadary de misiotry evao raha fantany de igny zany s- sy de hay atokisa loatra aloha.